أنى نعتجد أنه لازم نحل المشاكل في الأرض الأول، بعدها نساعد إن الإنسان يحتاج الموارد والعناية على كوكبنا، جبل ما ننتقل للفضاء. أهم شي، نعيشو تشوفوا حياتنا أنا وبعدها نطلع الفضاء نشوفوا إيش نبو من الفضاء. لكن نحنا هنا موصلناش- موصلناش محلناش مشاكلنا أهنا.